उदासि कहेको निरासापन हए । मनमे नकरात्मक भावना सृजना करनो हए जा से मनै के मन मे निरास दुःख और खालिपनको भावना लानो उदासिपन हए । मनै उदास जव होत हए जव अपन मनमे सोचो भव काम पुरा नाहुपानो और खास करके उदासि कब होत हए जब प्रेमजालमे फसके अनि अपनो सम्बन्धप्रगट ना होनो तव मनैके मनमे उदासि उत्पन्न होत हए । उदासि कहन्से मनमे सकारात्मक वात नआइ के नाकारात्मकबात उत्पन्न हुइके मनै चिन्तन मे पडनो नै उदासि हए । उदासिपन से ब्यक्तिमे जो अग्गु वढन को क्षमता पैदा करनके सट्टा नकारात्मक बात मात्र आनो उदासिपनको एक लक्षणके रूपमे मानो जात हए ।